عشان نحزم حجيبتنا بكفاءة، أول شي نجمع كل الأشياء اللي نحتاجها، ونحاول نضع الملابس المفروضة داخل الحجيبة، وأفضل طريجة هي لفها بدل من طيها، كمان نستخدم أكياس ضغط لتوفير المساحة، نحط الأشياء الثجيلة في الأسفل والخفيفة فوج، ولا ننسى إنه نحط الأشياء الصغيرة في جيوب الحجيبة، وبكذا نكون جاهزين للمغامرة.